Ifiriji, <noise> une ndilinajo kunyumba, <noise> vondilinajo kunyumba, ila jivomba imbombo, <noise> jakuvikira isoda <noise> kusudi sive nzisimu, upuwinywa umile ukwilima, ulusuva luvalile winywa, akasoda kala akasisimu. Kusudi kakende mumana, kipya kakendile mumana najuve ukipuli kumana kwako kwivanunu, kwiva nunu kabisa, kwasabu kukapyupi nukulakaluka, upu unywe akasoda kala.